innana rake nkpor a mar fiemorami bey ele njumorade obere nju wesoboru oniie barankon none tonsebo tonsebo ton njumorade. Nneneno ngalabis riyo seko omo-nye owasoborow ninini rah gwan osuun kori wesonronbo aowe powanwe okala aju towesobo okone konejwru doma obari ene enuye ayan brakonne doma ba ayan ko okonne ragbogb bah nnah ke ene aowe tin owanera okloejiru obari rejima obari kakai chura nonne wa agbo jima aowe wey ko neme aowe damakor intito okukefeji ray ka seyo corne rah wesiruboru aowe owagbo egboro dey weeh daanye pinero doru akanchu akanchu ray ka yia soe nye Beinju konene bay onne ray laoru obari ayanse obari, agbo chepur obari kere anu obari ko ana, ka nenu nsanmi ko anari. Nju ko pu nye njima oloi berakor nye usan soi otornjaba momur wesoboru nnaraye dori ba gboree ka kusan otornjaba momo charabe ko aweeh rah dorin ekpan ube moni rekekai morn rah ka neer obekah, innoni bah aweeeh ray do so emoni oka see weso oku kraka abbey yen sai ka nju sai ka nju rah okone boma gbowe sai ka nju reku oyan kone ayari ko owenoor tar kon labi enu baseru oweenor ogbo akanju, owenoor ka nee nu barre nah yime sine intito oka weeh ekokoe owa intite owa wai mmii olari chuchueew ekun unee akanju nemami akanju ameyia bonanayo doma bay ogbere obari tore sin etar okundor upon intito ochen oyoo or na nai yo Kanor kereba tewe neye kor nnnor beh owino loeneloru owino beh ekoneh joineka chan owinor bo owi ra dah nmor yen because owagbo njuriwabelabodo dein enu ea na wo ka chan teren osinro berekkor chepor obari ka toranru soe, obamur enu rai pooror woh yea akenye berekor ka kpen kor akpenroru ekpee. Umoke aweeh ka ou o aya deden ka eh enurakena olabiko ana berekor oden kperen ekpee. Dein enu sey ra ekpeen owamur oku ta bor ekpee sey boree kedoso seaba wa worri etoro emoni seaba eh poran-ou ouso ra gbobori wa ouri aru, nwiwie okyake ba chu ebolo <hesitation> eleme Elera kanju ra na nanari boree nnee chue enu lobaru oka mora tota njusee abo, oka mor dunn sedba dor yime. Nserime ra ouri aru oka morakor ogbere ayba a chan tari monireba reekenton bey monierake bey gbon echepon obari kerekenah obari akor ateoba kara ovi oka mor jaba ka tere tera lor kereke atonse poronju nnōō bey enu ra ke fie ami eyian osoe nne ta amilabi oo.